بون نفضل نمشي نفطر وحدي على اني نمشي نتفرج على فيلم وحدي خاطر بالنسبه لي بش نمشي نفطر وحدي <hesitation> عادي معناها تواتي انو انسان نورمال نجم ناخذ فطوري سافا حمد الله كملت نمشي نروح عروحي باغ كونخ بش نمشي نتفرج في فيلم <hesitation> نتصور كان يبدا معايا شكون سيغتو اذا كان اذا كنت اونكوبل و لا حاجه يبدا خير برشا ثمه معناها تجاذب اطراف الحديث على الاحداث لي باش تصير